Anisan'ny raha mampalaza a ny Meksika any e, da ny fananandreo an'ity zava-kanto antsoa hoe Mariachi Io da zava-maneno nentim-paharaza sy zava-kanto Ny fombafombandreo any koa da misy ny De Los Muertos zany, andro ny maty io Ny fivavaha any katôloka sy fivavaha nentin-draza